Gate, kiyi, gaakənnə, həgay, hienjie, haara ka, tullor, wəaskə, həliegar, hakan, hakanu gəte, hakanukiyi, hakanu gea kənna, hakatiəgay, hakanu hienjie, hakanu həara kə, hakanu tular, hakan waaskoo, hakanu, haliegar, haigə, haagə’u gvtə, həagduu, haliegar, hagə, həagə’u gətə, həagdu kiyi, hagəu gəakənna, həagəu həagəu həgay, hagəu hienjie, hagəu haarakə, hagəu tulor, hagəu wəaskə, fiəakə rəgətə, fiəakərə kiyi, fija kərə gəa kannnə, fiəkərə haarakə, fiəakəru tular, fizakərə hienjie, firakərə kəarakə, fiəakəru tular, firakə waskə, hakan həgayyu gəte, hakan həgayyu kiyi hakan həgayyu gəakənma, hulan hə gayyau həgay, hakan haguu, hiejie, rə wəaskə, hakan hienjie rə həliega hakkan həakara, hienjie gəte, hakan həarakə, hakanyu gəte, hakan həarakə yuk iyi hakan kanrakə gəakəma, hakan həakakəyu, hakan həarakəyu həarakəy hienjiɛ, hakan həarakəyu həarakəyu həarako tular, hakan həarakəu wəaskə, hakan həarayu həgan hakan həarakəyu hiɛnjɛ, hakan həarakayu həaraka, hakan həarako tular, hakan həarakəy wraskə, hakan həarakəyu həliegar, hakam tulor, hakan tukor yu gate hakan tular yuk iyi hakan tular yu gəakənma, haka tulorhrgayi hakan tular hiennyi hakan tuloryu həarakr hakan tuntor tulor, hakangu wjaskə, hakan tulur hvliegari. Hakan wəaskə, hakan wəakəyugəte, hakan wgaskəyukiyi hakan wəas kayu gəakənnə, hakan wəaskəyu hagay, hakan wəakəyu həliegar, hakan haliegar, hakan- hə akənnə, hakan bəaliegar yu həgar yu həkan həaliearyu həarakə- hakan həliegaryn tulor, hakan hədigaryu wəaskə, hallan həliegaruyu hadiegar, aruə, aruəyu gəte, aruər yuk iyi, aruyu gəaknnə, aruəyu həgay, aruəyu həarakə aruəyu tular, aruəyu wəaskə, aruəyu həliegars, aruayu hakan, aru ayu hakanyu gətə aruryin hakana kiyi, aruayu hakanu həaraku, wəaskə, aruə hakanu hahe gar, aninu həagaku həaraku, arug hakanu fular, aruəyu hakanu hakannu wəaskə, aruə hakanu həlie gari, aninu həaga, həsgoyu gəte, həagayu kiyi, həagayu yəakənnə, həagəyu həgay, həagəyu hienji e hdagəyu həarakə, həagayu, tulor həagəyu waskə, heagəyu hadiogar fiəakə, fiyakəyu gəye, fiakoyu hoyay, fiəakoyu tulor, firakəyu hoarakə, firakəyu həliegar, hakan həgan, hakan həgay rə gətə, hakan hogar kiyi, hakan həgayre ggrakənnə, hakan həgayra həgay, hakan hənjie, huka n həgay rə həarakəi haken hgayrs tulor, hakan həgay wrakə, hakan həhyrə həliegar, hakan hienjie. Hakan rə gəte, hakanrə kiyi, hakan rə gəakənna, hakan hiranyiro nəgay, hakan hangi era hienjio hakan hidanjie hoarakey kakain hienje tulor hakan hakan hienjie tulory hakan hienjie wəakə, hakan hiejie healiegar, hakan həarakə, hakan rə gəte, hakan həarakərə kiyi hakan həara kər gəakənnə, hakan həara kərə həgay, hakan həara kərə hienhie, hakan həarakəro həarukə hakan həarakvre tulor, həakan həarakə waskə, hakan hrarakərə hieliəgar hakan tulor jaf, hakan tulor re gete, hakan tulor rə kiyi, hakan tulor rəgo akannə, hakan tulor re həgay, hakan tularrə hienjie, hallan tu lor re həarakə, hakan tulor rə tular, hakan tulor rə wrakə hakan tular rə waskə, hakan tulor rə hielie gar, hakaan wraska kaf, hakan wzaskərə gəte, halllan wraskere kiyi, hakan wəaskəro goa kannə, hakan wəakərə həgay, hakan wəaskərə hienhie, hogan, hakan həarako, hakan wəaskərre tular, hakan wəaskərə wraskə, hakan wəaskərə hiehie gar, hakan hiɛliɛngar yu grakenne, hakan hiɛliɛngar, yu hegay, hakan hiɛliɛngar yu hienjie, hakan hiɛliɛngar, hearake, hakan hiɛliɛngar hakan hiɛliɛngar, garyu tulor, hakan hiɛliɛngar ya weasker, hakan hiɛliɛngar yu hiediegar, hakan hiɛliɛngar yu hiediegarm arue kaf. Arur yyu gete, amuryu kiyi aruayu g hakan hiɛliɛngara kenn hakan hiɛliɛngar aaru eyu honay, aru ayu kənnə, aru əyu həgay, aru əyu hienji, aruoyu həarako, arua yu tulor, aruryu wraskoə, aruəyu hoə tulor, hiegari, arunyu hakan aruə gul hakan gətə, aruə hakani ki. Aruəyu hakaanu gətə, hakamu kiyi, lakaru gəakənnə, hakan yu həgay, haka nu hienji, aruə hakan hinjie aruə yu hakanu həarakə, həagu kaf nəaga yu gəte, hvagəyu kiyi hrageyi gra kenne, həagəyu həgay, hragəyu jienjia, hiegeyu həgan, həagəyu hienjia, hrageyu həarakə, hragəy hieliegar, fiəkəy gəa kənnə, fizakəyu kiyi, fizakəyu gəa kənnə, fiəakəyu həgay, fizakə hənnjie, fiəakəyu həaraku, fiəakere hraliegar, hakan həgay, hakan həgay rə gəte, hakan həgay re kuji hakan həgay re hagerp hoemjoe, hakan həgayrə hrako, hakan həagayrə tulor hakan hogay waskə, haka hegay re hieliegar, hakan həanji, hakan hienjierə gəte, haka hinyiro kiyi, hakan hierjie gəkənna, haka hiemie həgai, hakan hienjjoe ro hieyie, hakan hienjie həarakə, hakan hienji ertular hakan hinji rr wəko, hakan hienjiro həliegas, hakan hbarakə, hakannarako, hakan bza rakə yu gəte, hakan hoarəkə kiyi, hakan həarakəyu grakonnə, hakan hbara kə, hakan marako, hakan həa rakə yu gəakonnai hakan həara kəre, hakam tullor yu tulor, hakan hjara keyu wəagks hakan hrarakay u hieliegari hakan tulor kaf hakan tullor yu gətə, hakan tulor kiyi, haka tulor grakannə, hakan tulor yu həgay, hakan tulor hienjie, hakan tulor yah rara kə, hakan tilor yu tulors, hakan tulors wraskə, hakan tulors had huegar, hakan weaskə hakan wəaskə rə gəte. Hakan wəaskə r gəte, hakan wəaskə re kiyi, hakan wəaskə gəakənnə, hakan wəaskəre hagay, hakan wəaskə ro hienjie, ha kamr wəaskərə həatəku, hakan wəaskərə tulor, hakan wəaskə ro wəaskə, hakan wəakar həaliegar, hakan hoaliagar, hakan heliehar hu gəyə, hakan hrlieguryu kiyi hakan holiogarya gəakənna, hakan həliegaryu həgai, hakan heliegaryu hienjie, hakan həlie gar yu həarakə, hakan həliegar yu tulor hakanu wəask hakan heliegaryu haliegar arue. gəte, kiyi, aruə yu gəte, aruy kiyi, arum gəakənnə arugu həgay, aru yu hinjie, arum həarakv, aruyu tulor, airu yu wəskə aruyu həliegar, aruyu hakan, makanu gətə, hakanu kiyi, akanu gəakənnə, hakanu həgan haka nu hinjie hakan həarn kə hakannu tulor hakan wrasko hakunu hieliegar hagə, həagə yu gəte, həagəyu kiyi haagu’ugəa kənnə, həagoyu həgai, həagvyu hiejie, həaguy u həa gəyu hvarakə, həagu u tulor həagdyu wəaskə, həaguyu həa gy, fiarku akan hakam həgay gote hakan həgayrə həgan, hakan həgay rə hinjie hakan həgayiso həara kə, hakan həgayr tulor, hakan həgay wəasko hakari həgayrə həlie gar, hakan hienjie, hakan hinjie gəte, hakan nienjie kiyi, hakan hiejie gza kenna, hakan hiejie həgay, hakan hinjira həarakə, hakan ninjie tulor, hakan hienjie wəaskə, hakan hinjie holiegar.

Fiəakə, fiəakə yu gəta fizako kiyi fijakə go akonno fiəakiyi həgay fiəakoyu konjiey fiəa kə həara kə fiəakoyu tulor, fiarkəyu wəaskə, fiəakoya həliegar, hakan hogay kaf hakan həgayro gote, hakan gəgay yuk iyi, hakan həgay gəakənnə hakan hogay yu həgay, hakan həgayu hiənjjiə, hakan həgay həarakə, hakan hhəgay tular hakan həgay weaskə, hakan həgay həliegar, hakan hinjie hakan hinjie rə gəte, hakan hinjie rə kiyi, hakan hinjiə gəakənnə, hakan hinhie rə həgay, hakan hienji e rə hienjier hakan hienjie həoara ko, hakan hienhie ro tulor, hakan hiennjie re wəaskə, bakan hienjie helie gas, hakan hearakə, hakan həara kə ro gəte, hakan həarakə kiyi, hakan həarakə rə gəa kənnə, nakan həarakəru həgay, hakan hrarakərə hjenjie, hank an həa rakə həarakə, haka həarakon tulor, hakan həara kəro wzaske hakamn həarakəro həliegaar, hakan tulor yuk iyi, hakan tulor gra kənnə, hakan tular yu həgay hakan tu lar hienjie, hakan tulor yu həara kə, hakan tyla tular, hakar tular wəaskə hakan tu lar yu həliegar hakan wəaskv, hakan wəaskə yu gətə, hakan wəaskə yuk iyi hakan wəas kyu gəa kennəy hakan wrasska yu həgay, hakan yu bəarakə, hakan wəaskə tular, hakan wəakə yu wəaskə hakam wəaskəyu həli egar, hakam hieliegar, ha kan hilisgaryu gote hakar holiegar yuk iyi makan hiliegur yu gəar kənnaə, hakan hieligas yu hienjie gakan hielie liergaryu həraka, hakar hiliegarya tular, hakan hieliegar yu wəaskə, hakan hiliengar yu hiliegar yu hiliegar, gruə hinjie.